Haiko mamehy karavato. Fa zaho ndraiky dia mahalana manatao io e, fa olo marigny zahay ndraiky maetiky magnatao ananjy. Fô zaho ndraiky efa isaky ny misy fetifety iregny e izay avy zaho tia magnatao karavaty.